Cantyja ꞌnaaⁿꞌ canjaaⁿꞌ chiuuwaa na cwilajndaaꞌndyena na cwiꞌoochona nantquie na ncwaꞌna joꞌ joona xjeⁿntmaaⁿꞌndyena ndoꞌ chaꞌtsondyeñꞌeⁿna nnom na nluiꞌna na nnto̱ꞌna nchuꞌ na ꞌoona ꞌoolꞌueena nantquie ñecwiindiiꞌ na nluiꞌna ndoꞌ xeⁿ na jnda̱ to̱ꞌna na nntꞌuena cwii nantquie oo cwii nnom ꞌnaⁿ na nliuna aa na sꞌaanaꞌ cwii taⁿꞌ chquiaa chjoo oo na ljiuna cwii caxjaaⁿꞌ oo na ljiuna cwii cachom meiⁿnquia cwii nnom oo ntꞌomcheⁿ quiawaa ꞌooñꞌomna cwii tsco meiⁿnquia nantquie joona ꞌnaⁿ na jndyeti na waa na jeeⁿ tjomꞌ mꞌaⁿna chaꞌtso xjeⁿ tsjomꞌ mꞌaⁿna ndoꞌ nnom na nntꞌuena cwii ꞌnaⁿ na jaaꞌ chaꞌtsondyena cwitꞌuena ndoꞌ cheⁿndyo̱cheⁿ ꞌooñꞌomna juunaꞌ cantyja na macaⁿnaꞌ chaꞌ na nlquiecañomna ñequio juunaꞌ yuu na waa tsueꞌwꞌaana ndoꞌ luaaꞌ chiuuwaa na canjaaⁿꞌmꞌaⁿꞌ na joona cwiluiindyena quiooꞌ na jeeⁿ tjomꞌ mꞌaⁿ ndoꞌ na ñejom chaꞌtsondyena cwilꞌana tsꞌiaaⁿ chaꞌ na nnda̱a̱ ꞌooñꞌomna nantquie na nlcwaꞌna.